كيفية طي الملابس بشكل صحيح؟ ان كل قطعة قطعة هدوم ليها طريقة معينة في الطبيق، التي شيرت عيطبق غير العباية وبرضو المنطلون بيطبق بطريقة خاصة. فكل <hesitation> حاجة ليها كمام تتطبق الكمام وبعدين بجيبها من تحت لفوق واروح ايه مطبقاها من النص. نفس القصة العباية برضة و المنطلون برضه بيطبق بشكل طولي باحط الرجلين على بعض اللي هما الساقين وبعدين بابدأ انطبقهم على بعض.